Este <hesitation> na lulina ni isikinaá ku esté pelotá xi bolá ka'antoo jiin yuú maáyo este suni este inka ku yoo'yo kantu jin inka ja luli ñua suni ñua ni jatain ni kusikina na lulina trompo suni ñua ni jitain ni na na lulina suni.